Ini kasih kurang nininu makek boma nanaak makek boma terus ini kasih kurang ini nanaa ini gula nai nininu manaak ka dale.